اجمل زهرة شفتها كانت زهرة الاوركيد، شفتها وانا في احد الحدايق النباتية التي زرتها، كانت الوانها زاهية واشكالها جدا يعني تلفت الانظار، كانت تجربة مدهشة استمتعت تجول بين الزهور والنظر الى الوانها الخلابة.